Sanngalde kañum e sammunde jogii ko nguru waɗngu ƴiye joorɗe no feewi. So tawi huunde ari mballiima ɗum tan naatta e nguru ngu giye ɗee njalta mbele reeno. Sanngalde ina waawi ni fiɗde kure kala ko woni seraaji mun kure ɗe keɓa ɗum. Sammunde noon ona waawi fof naatude, morlo e nder nguru waɗngu giye.